Ty fomba mahomby hitako hampihenà ty fanarianaria hany an-dakozy ao zany, ahena ny kapoaky, isan'ny kapoaky. Ohatsy hoe telo ny anaty trano ao, le telo, roa kapoaky avao ketrehy na telo kapoaky.